मए सुबेरे मसालेदार खानु खान चाहत हओं । काहेकी मिठो खानु मोके जाधा पसन्द नाए हए और घरमे हमर तड्का लगाएके, मसाला डारके खानु बनत हए । तभि मोके मसालेदार खानु पसन्द हए ।